اکتوپوس یو سمندري ژوی دی چې اته لاسونه او درې زړونه لري. اکتوپوس ظاهرا د ستوري په بڼه ښکاري او په ډېرو کوچنیو سورویو کې ننوتلی شي. ځینې اکتوپوسونه زهرجن دي او له ځانه زهري مواد شیندي، په دې توګه خپل ځان له ښکاریانو څخه ساتي. دا وړتیا له چاپېریال سره د سمون په موخه کاروي. دا چې اکتوپوس خپل لاسي بمونه څنګه کاروي په دې اړه هېڅ معلومات نه لرم.